Jue tën kay tsëdiuty xo'oxë, juech tën adyun jawi'in në ten yojwich manytë tsëdiuty tën kumasëy, manytë tën t'sikyë, koch të t'sikyë manytë ka'an tën padakyë manytë tën dëkënyë kabyë.